<hesitation> bueno, la rapido xaa kada kua na naní vítu, lusó <hesitation> kítí ku jaa listo xoatí tú dificultad te kochí choun na naní kíntí kúayou pues lento keintatí tou kua tou sa´atu te movimiento xoatí pero uu kítí listo xoatí.